Bueno ja luchi ka'anda tnaaxi xikaxe'eu ni xe ponerxi trompaxi ndiuixi nditna'a yu'uxi trompaxi tiuku kunjia ku ja luliu a tekutna'axi xe lam biartna'axi tiuku ndiaa ku ja xede ko kue ti tata kuti ko ne'exi la'a ejemplu he'exi in tiempu ja saludartna'axi ndi'i ñerruxi.